Ledodaek esa nelayan ina lasik esa nade maya hele na boto esa nanu susulak esa nain dalek boema an baca susulak ndia isin na tentang harta karun esa nai nusak esa. Nai susulak ndia dalek isin luma nae se neusanga harta karun ndia so na nanu dale maloa no ta manu dadole mangalauk.